<noise> taku arroci ha ra sa´ra mm va ñaha hua santiu ni ma kuu santiu ña vaa ña tikumi nanu tyantiu nua keelu tikumi kuetyi ha ra ni ku a ña kuá satuntiu ta´ña ra tyantiu lu tinana ri lu yá´a ku´a ra ñaa kuu kasi yo a sii ntíaa kuá ntíaa kuíí ña ntíaa kua´n nta na´mi kuumi ra sinintiu santiu ntasa ra satyontiu lu ntutyi li satyontiu ra sa´ra kelua siaa.